هفك الإطار القديم و بعد كده هجيب واحد جديد و ابدأ اربطه بالمفك بتاعه و لو معرفتش ممكن اطلب مساعدة من حد اساسا شغلته في اطارات العربيات او ال او يعني او العجل و يبدأ يغيرهولي هو لان ده هيكون وقتها هيغيرها بشكل احسن لان دي شغلته